Iyoo kôi hadayi manaa ŋa duduroo daha cuk-ŋur laniroo walla hadayi kuri tira duduroo hadayi manaa ŋa yadinig. Hadayi manaa ŋa ca ma daha kûrra dîi. Iyoo hadayi manaa ŋa Gûro yadinii yii. Iyoo Gûro înni? Owonu ma ye yim guru tigisoo owone duũsu tuguhoo na owone. ŨŨ iyoo owonni ini keegaa gigira ara Cad ru hircintu carkiga ye kîriya njoordiya gura amma zikzikindiga ciki. Huuhuhoo hiiyoo kuri ma ai kuri ciriŋa yadin gideru iŋa bîroo yîîîî yîî cirig iyoo kurima hadayi ai mũnda ŋa nciraŋa nta iyoo înni yindi kuri kûri ciriŋa nta hadayi ôroro ŋa nta iyoo kûra ara zaga zuku turtuŋa nta ina ta ginna yadinig hadayi te duro hadayi manayiŋa kee walla hadayi kuri kota lau ini te re yadinig ũũ. Iyoo gideru hadayi ndirtima hadaa dakir daha tûwerigi ôtu ri caŋgiriigi. Iŋa wôši dirtigaa tani wôši dede bêyi. Ji amma wôši tirtigaa tirti ŋa na duturug irdi cikoo na ginna kûri ciriŋa daasigi. Iyoo hûi ina ariya raa ara hada daa gidde ru urudira yim te dudur amma gideru tinda ru kuũ yikaa hayindiraa hayindira cikii ni ina ta ariya ta ginna <hesitation> dûtire goruũ haranirigi ni. Owonni ma hadayiĩ hadayi masalanu wôrobu ma duro hadayi te ginna ma kerereŋkir girdu yuna amma yunu ji arsaba jeyindire waka ginna jeyindire te ginna kota ginna tinta ru kuũ hayindira ni dûza tinda hayindire ni amma kura daha hayindire ni ta ginna ti kee inšalla bahi. Aũ wôšii ŋa kôye ara kôya îya turowa carkira kaka dîriŋa na ginna te na yadinig kôi addi ra turowa turowa îya kuba na cikii. Iyoo kuriima înni nirig ina ara gideru amma unnu ina ara ta hadiri ja ginna amma gura dutira bêkinna cikii. amma takaga mukur dûrtu rayindoo na ginna niŋila nimau ni iyoo ôri yatu amma harayindi na lau buri mûhim ni ti kee ina ta ginna aŋkal irri yenig.